Trompetra an, a sifle an de a tamtam an de a sodina kôa reka, io an tsy magneno si Io ra tsy avy amin'ny alalan'ny fisofana ananjy, very megna fogna zany Io rakôa akeo fa ra kôa hoe tsy sofina zany Io a de tsy magneno si fa avy amin'ny alalan'ny fisofana ananjy fogna no mampisy feo ananjy.